मसूरी की दार बनावे के लाने सबसे पहिले गैस जलाओ। गैस पे कुकर रख देओ कुकर पे पानी दार देओ। पानी दार के जब तक कुकर को पानी खौलना आए तब तक ओकर पकन देओ। ओके बाद दाल ले आओ मसूर की फिर ओकर धो लो। धोबे के बाद ओ मसूर की दार का डाल दो। फिर ओमे नमक हल्दी और मिर्ची थोड़ी सी डाल दो। मसाले में और ओकर बाद ढक्कन लगा दो। ढक्कन लगाबे के बाद वो पक जाए तीन सीटी लग जाए सो बा पक जात। पकबे के बाद फिर ओकर ढक्कन का खोलो सो दार बढ़िया बन जात फिर सब जाने खा लो।